मेरा पास जूतों की लगभग पांच से सात जोड़ी छन। जौ मा कि ऑफिस का वास्ता, पार्टी का वास्ता, ट्रैकिंग का वास्ता, दौड़ लगोण का वास्ता, क्रिकेट खेलण का वास्ता, फूटबॉल खेलण का वास्ता और स्वीमिंग का वास्ता जूता छन।